Ny hevi-diso iheverana ny saka fantako izao, misy izao ny olona miteny hoe saka mainty ireny hony <hesitation> sakan'ny mpamosavy hono raha vao hoe saka mainty, de misy koa miteny hoe ireny saka mainty ireny hono raha ohatra hoe mahita tampoka an'ireny de hoe milaza loza ireny.